Tuna ragu nuwan tcharagu ahal lagu wazar ndi wuhan ndabaragu saragi hohan dabu suragi wohan darabu di dasi wuh ubu wuhan zarabu zarabu wuki dasi wusastu kahalagu mdakaltia ilagu surugi fero wufoda fu aa dasi gofuda noshil wuli da zun an dasi ntara nasili li duniyga nahira gi muka hallagu naha nga falmasta tun muka hallagu chamman sannan nda doye chamna dasi nzana wangai gu dawara dogoye nahun ye nahebo homalu guna yemalu bo sakihe ma muna haikubiya muna hai weido dasi munas tuma gi muga halegu dasi muna kai halagu mji dan hifilo ndu yillo suraki alundi pulondi suraki attondi fuda faka hallagu sakathemu ma mukdaher lagu muka hallagu ka abunkunne hallagu ka jamaraha nhil harayu mulnal ifalna her gumasta furdi illa baragumu wuka woragumu ndara gumnal lil muhan likkeyi dasi yaragumu muffa sumu fuwu wanyi ma.

Bazarangagadinimekaha millugi hansa'a bulongu ndahadanyi si yishingi chuwabo <hesitation> dasi tanan tawara ngudan dasi bulan ga mapaka ndan gu ndagaa mubulon mufhasi ga nlifal scbo bulanso chamman guturkan kaffla ngulto haafun kankala ngirbiyo mur dansi gubo handi kirmani yabamu shadiysnsun sa lamarsun duniya bulansi ma banya ma sai kanadi ndi kumani a shenyo duniys ro agumo ndu lumaroso di bo kummani yabarro ashiri gi kahaleh neh bulara kumani yabadan shadiyansun <hesitation> bulan nashidanyi suranghi askul nobaran bulanguyi <hesitation> bulan so apa kanadi surakn apan kamandi yi nde sanado kumani yabomo shadiya sun nikumani wuragu kumani yabami abami shadiyan sunnol nufulo gam mtul woragarnondu wangi ma sai kanadi kanadi mbu mutsi munyabo hantano do <hesitation> kumayi yabamu shadiony kagarasumo huragoma e kumani yabamu shadiya a san gi mutu wara gamo muka shadiyen sun ahdi mutu musa huntadedo ndu wanye ma sai kanadi karnadi ye nulzaabumo adumiysbo <hesitation> muta haladu rogumo halye yukepa yashepa takno mutulundi mutunly ndawargu muldanlu du garkan ndali nomburaka bulan nowanyiu ndi gu ngagamu nasatu nadugulyi ma astufu wan astufu wasa yandunyal builan bulauso ngunya wusaridi. Na lumbudan haa fulugo na husana lambu ka du do nalumbu kano bulan na hasa nanbu do yiro mulkessi mo shadiyasun kawaragumu nye kumeni yabamu ye yatu damo ya meihakgugo ya kumani yabadan lil kumani yati dadonya garar fugga garasi kumani yadomo ashirinyi kumani yatadan yi kumani yabamo nga wanya ma sai kanadi ninaran uhandi kumani yabomo ashiri ka hallagui mundi kumani yabamo shadiyasun di halichi naha nama mandaya mushutu sufunse suragi yafu sutuwardi yatil mushawo wutulan gi yafulan gi yafulan mafu azara abala mafusheku huniyan'o dabarangu man humiyan nda ga hea anwenyyi ma sai kanadi dukka ndi kumani yabami shadiya sun nomufubugi mulka shadiya sum nomufuburugi muka shadiya sun nchi kumani yattamukulu ndi kumanyi yattamukulundi kumani yaba mu shadiya sun ndi kumani kemutulagi mukashadiyasun di kuma ai yassima ate kak shadiya su ngoro gi muillaqanfa sci kumani atadan shadiyan sundi kurmani yata mukulu kumani yata mukulu di kumani yabamo shidayan sun kurmani yabamo shadiyensu di yasgima tora si ga shadiyan sun di yassina tatsun nara kajibaram prograndedo yasu mai du gurita yerwah ngadi inguyosattude rasho igana wuta bulandeyaragu mutada inabu gadde liron asenbendi ndi mulal yenwa wandi munal zulbundi nade mudu ka nulusti. Tulsu yenwan da tulon yerwan zangade bulon mal iza ga dadu bulni tharna ni yatoyo mro gun mulka nganta kumani adoddan ka shadiya sundi kumani shanwutartanka wondu gura fondi kumani ya shawotanka di kumani yal balmo ashini nol puka ka halgi kumani ya bal ashin si ndal fugaga halsi kumani yaba aohin ni luman ya badan nituyi kumani ya ba mo ndi kumani ye tun ye wohwra irara gi mun di fugura gua ma ndo sundan khair ni kumani ya bamo kundi muz a zibun stan gi wosta din stamp gasa alagun do yesha 'o ajiraye kumani yabadan ni kumani ya badan sutun qala menta duguwammun yago nda kamiyogi yaye ange tomushta fuwan anye gi mutti sutin gi millumi te sufuan jisufo yati yimlun mushawo tahan ge muta hange surath mushawoi muluguwuhan ngulma ngura gu mulafanta sayi kurmani yato dannai yaggi ma atum lardu hurun shadiya sun di kumani ya tamikulu gahala gi mutugu kera gumo ndi kurmani yassi ma ngaragura wan pafu-patu do da khair ro mukhega duk kumani ya bamo ndi hurmani ya bame yaggima kumani ya taudaniya chiddal khaira panfaguwuragumo lasasun taduyiyansuan mufa dadun dasun kumani yasu pafaduharanstun napatu ndu guraiybi quraye baseye kumani yi tadau nul kumani yabamo ashirindidi kuma ani atu dame yendu kumani yabamo ndu wanyima kurmaniyebamo ndi kumani yata mukulainmani musha hange ka tumara musha aha. Humura ndu nul nduwal akayi nda misha'o ankei misiyan ge chik kurmani abddan di kumani atadin dandi kumani askiya tandi kumani yabadani kumani yahumdo duniya dulumbuni nduwanyi ma asanduba ya kumani fodado muge tone yando muge ya kumani ndi duniyaro ngura lahiran da yaggi nea do nzibarda gessi ma kurmani yata darandi kurmani yabaro bdu tumuduro kumani yeshega ndansi inna allah ngodu shado allah kuma mi yatachi janna kemeni yabadan inna gumura gidafuquraye kumeni ya tada janna du kumani yabadan tumi tukura si kumani yabamanni kumani yasku masifaran asume'a kasagu bulan yandumi yan gumeya kasagubalan yandoni yan gumeyan dum kumani yatudane ya kumani ni kimani ya baniashiri diwanyi mowanatulo netulo muna foguwasa kumani yafamululu gi mu laysi khair ya kumani kai helloku nochibar yesshsyo gume ya kum ani degima lagan kumani ya ban sufan kumani ya sano duniya ghade-yendi ya bulo att makulu ya kumani ndi kumani ya makulu ya kumaniyaban hath guro nah kumen yabarallan gara hatan shiagadiya sun yassim kamani yabaro sufun ngoro gun mutadayesum ye kumani yado san ga shadiya sun ndi dan ye nifumu ou mit shadiya sun kumani yabamudu kamani ya tamukulum di kuman yasko masiffa ro a duniya ga fifuna ro a duniya yasumo'o ya kumani duwan munna guwan ya kumani ndi yaggnui kumani yaban khaio ya kumeni kamani yisiyo agumoi agal masiffa ra adaniyayagumo ga hallome ndo yagumo ga hallen ndo yasumo ndo aguma'o mushffiu fu hange ndo suragi wohatta nanni. Dawara gi mushattu hange ndu suragi wohan dubara gi nedi wella u si mushattul shi nda hange gi laalguma bulan ji nayeldi gi ituibo surgi atytulu yandi iskuri tun yakaldi gula afunjooafijoon di hurfa kakedo rangi zangabbo zabera ndo yi zangabbo yutu go, yalsa shidan sa gu turban ko askuliya halas kulziyyandi hufufu da shandi danye, danye ya jigadubo kuhadan wadune ive ge mulhansi go tuguwa daa nesanome yelsuwa surasi a luguwa ki wohandaku wega gami dul si do asuranka abadan di banzanan yayi fulgiye han bo njabbe siragi ahondi ah fwanko mal kuliyya sanyi mal kusiya ye jusu di saran njabbe mulki yahanda ahtan yando rayaru ka paka da dui da suraki kapaka da dindi hadas dade don ndu nogun natunhallendi gumba gu hallendi guruban su majkubiyadesuldi mahun nunaguwurasindi guturangi makuyayo.